Kua mbiyape reta jaenunga vi, oime mbiyape tamal, oimevi mbiyape hornope yambingue va, avati raingui reta, oimevi mbiyape oyeeji va, tanimbu peva, oimevi mbiyape pan jei karaireta supeva pan casero, pan galleta.oime jeta mbae mbae reta